Mam ni san nyɛ mu'umpɛɛlega sɛla n ni wa'am mam puti'iren na de la: La de la Pupeelum bo a duma, la de la nyiiŋɔ yele n paagɛ a duma, la de la zusuŋɔ n paɛ a duma bii aai a duma di la mi'a. Se'ere n sɔi la, fu san ni ta nyɛ pɔka ti ka dɔgɛ pɔgedɔgesa, ka ni yɛ' la lɔgepɛɛla ti la pa'alɛ ti aai, a daana puurɛ peege mɛ la sɛla ti Na'ayinɛ tum bo e la. Pugela bii budibepaalega san yeti ka ele bii ka di pɔga, ba ni pɛ la lɔgepɛɛla yɛ' ti la pa'alɛ ti la de la yelesunɛ n yeti la tum bo ba ba vom puan. Nɛra san ni le ta nyɛ yele bii yele n paɛ nɛra ti nɛra la ta sɔsɛ sɔsega la ti ba'asegɔ za'a ti a daana di mi'a, ba ni kelum ka'asɛ la tampɛgumpɛɛlega yeele a duma yele yele wuu a zuugo sigera ti la pa'alɛ ti aai, nɛra la daana suure pelege mɛ kirii bii tampɛgelum la n pelege se'em la gee a daana suure ka tari dɛgerɔ.